To gomnati a buttatəs, <hesitation> gomnati ji ii bonge bot na gau oomi na gom boo nə meeka gomnati essə en hakilo, boot tot, ni ii dookunak, ni ii deskən nak boo gomnati, a gainnak ə mariya gomnati rei yi, ə mariya boo a yangiya gomnati rei yi a boo a pu nə meekə gomnati rek, gomnati boo ii bonge boo ka meya, uki ne pin roo riak, netta, pu, boorumpa roo delloroo kalla ina pu boorum dello roo gomnati memen ar, muna boro anya gomnati memen ar. Ura pazzi mə gomnatis ya? Ə an mariya delloro ai a yi gomnati, ii gdook inge ii ya ipu gwantei ii gomnati pa. Daga rekarə buta tco local government yə, ko state gomment de yə, ko federal goment de yə ii, gomnati tan pa, maz gomnati ni moo namik nə kalla neeya uzi gomnati gomnati boo ii bonge bona pu gaptə, ii ya i esse meeka kampa but tai, ii boo noog, noog a marirei. Noo a marirei i pu gwenk ina pu boorum bare butə di an, ni ii deskənak gə arapakk i sə gomnati essə hakkilo bonge na ree muuka ya? Koo sə na gau oomiya? Gomnati keken sə doo bonge ni a pen nak dokka, ni wea ii ar dokkai ree, doga mariya ai ree dogga mari ya ə ree dokka, but pi oomi, ko zakka na za na gwetə, zakka ak a og laksək ar oomi pah laksən ar pah not anya, tet pii, tetta butot pii, ara mari yamt kə nə anya pat pii mari ii dopdut ar pah to gomnati boo gegen bellum nok gomnati dere tat pa, nok an ya tetta bill keetə sə buto ii pii, ama wea a pinnu aire teeka, mari ləka wes nə ina gam dellan nə ina ii mark sə gam bən dellan i lək sa pu but, gomna ti boo keete bonge lailai ina na pu rii ari gə dikka ina də nok uri mə ii kami kan man i kami sə bəə ii nok dob duka rata ipu dobduk rə at ina des az bonge riak gə gomnati gə essə hakilo an pəya, gomnati essə hakilo mari ya ii dobdo rat zuk zuk ai, har mə ankə mee mə baldei ya tekka arai roo gomnati. Essə doka bonge maza ii kammu sə dobto rauwaz sə pu yingigre ina kammu ina bewu, ko kuma mo mona dobsok don rat, ar uka ree muna dee utta. sə na buttə sə na kwa, na na na ruu to niya ə etti a dobsattak ama riak mari gee to ina ron do pə, mari ii juk duso too a ii, ko neya pee butoza ulloz ree woosə na ogs rau yiwi dobs, a kospan mə dobsək, a yiwau mə, a kosapu mə dobsale uri ii kami bəyi ii gee topa, nok riik gomnati ii pal ii arra mari kamtukən irrin nehetti sə kamtin sə ləksən awak pah, dobtuka rat ehi uti kamtə arra gwam ka riak koo muna wom gwam rigaya, gwaga mook ni oonat tunda ii dobdusa pu rat, but ar yerepu rat pipa tet pipah, te ii dobdusapu pat sə a og jaka na rutə, ni wakatə riak rəak zakə womsarək na zə jə, jə meemus gwam buftə dii- netta ii womdə gwam okapah maz kin was sə wom gwam ekapah, tunda zaka na ruistə, tunda maz kin was sə wom gwag okapah, ina təksəle zəkan pipah, sə a og zəka jə jə wes, jə jə ruus vesk gwaga roo dii, nok reek mii dessa ii dess ne mii as n ee minge məza geek az, məza kekka too roo boo na gee akan cewa ina an gomnati muus mun. Na ruo mona laklan, mona dokdon te ko mundə ogka ji maa, rem a də uka, mona dobto te yii kak a tdə uka sə na butə, tetta a dərek kat pipin gənga, tetta dərekkat tetta nim mi ai ii pii a deriki də gwaroo, a dəriki dən wooso gomnati ii bonge muna dobs te mo na də uka. uki ina gomnati esso hakkilo roon, bonge kaa na dobdo ar zuk zuk pah, nota anya del del yerepu, ublaa maa riak maa doraa dobdusum rattak ki, ubla za kaa ja ri ak naa gbanmak maa, n pu dooru ublaa maa rian ak maa, nok dobduska tetti, dobduska rat, ratta ta pipah at ana ag gwan sə maam na jaa na woos gwam ma am mari dobelus sapu ar ii bə reesa pu at, arra maam duun roo pak, mari ii barisapu ii jii rə otta root sə maam duu roo sə gbəre billet sə tor mari rə gwa sə laaks gwan, arra og damawa na ruu to sə gwam vexsə zok buttə dii pat to zaaka arra mari dəren tett pakki, arra maridobolisə tttakki, to a pu doo andə ya a mee ange boo bonni gomnatii pah aa yi gomnatii ya amdə zulləii muna kguna na pu laare ar. arra a gamnat rə doosum mariya ii gooro netta roo tai ina daa. Kai na gooro netta root pah not anya a. a iya ipu gwantəi, ni gomnak kaa, ni komisənak kaa, ii ruutuk sə ii zaa doosa bonge a mao gə ina apu boo roo moo roo allə an gə daam innan pah, munji maoma moo gomnati a man də zulləs ji a do. sək doon mari, billa pal essapu hakki a doosəkən mari monge ina a gooro an ka gooro pa, daam ina a ii gooka pa an goorum, a gesə mari billaa du sə ii goorun gwan arra iik sə della iil sə gam domin ama a ag rii ak mari ii ii zuk dusapu to, ina zuk dasapu to ii ii arra ii gookən maaz gə ii og ni mari ii dami dan nak ki, ii lehi kin ka lii bonge kabona regə una pa, balldə a teeka azsə bonge kaini a kamtə maa rat ta kottun tat pa, sə ii ina boogə rak pa, billaaa kek kin ka rekrə a bogreka rekrek pipah aog mari boo ii ke too roo pah, mari ke too roo pah net boo pu laa rə, but pu laa rə, ubla na maa sə na goo pa, ublaa ak nook anya nok ratta pipa atti, rat ii dobdusapa at, ubla pu maa rii ak maa a og on, ubla najaa, ana ja pu wees komna a fotto keka goka sə a kam tos pah nok ubla maa, arra ubla tiikə sə gabə ko na rat tə paak ya sə ar tauwon nak pipah, maam gbərə pu billət ii gau, ii gau, i pu i pu ipu og bonerə, uri boo gwam ma iim pipa nok anya zakit laksapu gwam ma room mok anya not dobduka rat dobdukaratta mari dərə pa onk ii dobolusapu pat. Una pii sə mari ii kam gbə domspa, mii pu derrə, mii riiak n gamnat sə n pu pakə də rii ak mii ma mii gomnati a mində zulləji una na pu la rə mində gwa n dosək una na pu laarə arra gam nak rə doosə mari, uri ii na zaa sə ii na og bonge boo boo laak sək ina gomnati ii pa om n keken sə dosə mingə gomnati roon pu gooka inan kaii gooro pa, nok anya nok ana ja na laatə a pat sə a book bone a roos, kalla neya boobon bone, kalla moo na moo nejiya maa za pu enguskarə buttə dii n as kam, della roo n as kam og on bone nok anya mona də sə mona monge bobo gooro koy alimiji, boo goro inan sə uza na kasə roo koo kuma uza sə na laaks inan na laa uhə a boon na goo, a torton rook nok ubla ukarə mona laaks a uza rən uza zaa laaksə a moo rə sə ina roo sə laa, nok riik ipu ii ipu derrə a dee sə a goorus an sə a dərə tef, a goorus billə ta maam zukdi gberat a zukdus a doosə gomnati reekaa mukak, ilna mona pu na pu goor ə, a og ni marik wato a yer mari, mari inan yas mari rə muka, ama moo yas sə pah apu goorə ni in gookə sə buta mōōt rekən muk oomiti kaa og ara mari ii ogkən bonge ēē magə moo yas sakki pah, muna gorusapu ina moo pu gorukra n am nok sə dell sə na gwenə ina oomin. Billa pal gegen belləm na moo, ama moo ma goo roo munge boo kuya-lumi boo goruk pah, kalla anya na laa. To, ublaa ruutun lakən dək, daka moo dii pah, moo maa pekapen sə laaksa gwag mook, lalan gwaga mook na laapah, a daa moo zok lalan, a daa moo zok na laapa a ungwan z moozuk na laapa. Daa wa moozuk laaklan, mari moorən jebi a moi, ii pipin at gbənga, muna də sə moona gooruspat a oksən damuwa roos, mari ii gegen bone nok anya moo a bərə so sə do pah, nok riik a poo gomanati a doo ina gomnati doon, a duu ina a dosək mari boo ina gomnati ipan, sə də sə a gyesi billa oomik, sə ina doo bonge e leidai gomnati pu rek pikin nasara rə naa tomsa unləs, ana de sə ana doo ange boo una kasə boo pa, gomnati na yatə gwan muzo, ublaa ruutunak book, kamrə kaa aa'a gorə ina ange a pu naa koyalumi paa an, una kassapa an, gomnati kampakan sə gbə ya, ublaa gomnati kamna sə na gbənak, monge boo boo dobdo rattak billa pa li, būutə vat kaa, boo dobduk kaa sə boo kinə ina boo rəkkan, gomnati na zaa sə na kamma si na kina sə na daa pa, nok riik a og damuwa pu roo.